kudut di'a kaeng kilo olong keta pecing musi olo lite, ba weki'n, tombo diha, gauk diha, co'os keluarga diha. Eme bae lite musi olo'n kaeng kilo dite pasti paka jari, dia nggeer olo'n. Eme toe hitu ite kaeng kilo dite toe ma bakal jari, toe ma di'an ngger olo'n. Agu keluarga kole nggitu toe ma di'an ba gauk, one tombo'n. Eme bae lite pasangan dite paka keta olong weda rewa tuke mbaru cumang ata tu'a toto ranga one ata tu'a kudut pecing lata tu'a. Poli hitu kut nganceng kawing lite sehingga mose ngger olo'n one kaeng kilo hitu pasti nganceng di'a. Toe hanang latang kaeng kilo dite sangge'n sua keluarga. guna'n lite kudu bae'n hae kilo dite musi olo'n ta ca'n kudu bae lite hia pendidikan co'o. Lulus SMA ko lulus kulia'n, kulia one bagian apa hitu ta ca'n. Ta sua'n kudu bae lite co'o apa manga ko co'o hubungan dara dite agu keluarga dise, hubungan ca dara kin ko toe agu keluarga dise. Ta telu'n kudu bae lite hia ho'o one keluarga'n co'o adat'n, co'o adat dise kudu bae lite musi olo'n adat dise apa acara penting dise. Sehingga kut selarat selaras agu adat dite kole. Ta pat kudut aku agu hia nganceng terima one ca keluarga diha agut one ca keluarga daku. Poli hitu'n pe urus. Masuk minta'n, cumang ata tu'a, wedi ruwa, toto ranga one ata tu'a kut pecing ngo tanda. One mai itu'n nganceng lanjut kudu kawing, asal sua keluarga ho'o nganceng campur, nganceng tiba tau pendapat, nganceng tiba tau curup tiba tau adat. Sehingga ngger olo'n te ma bike bahas landi toe manga ca curup.